<hesitation> Ah, izy io moa zany, az- e taloha izy io da raiky avao satria sy mbola nisy e fivoaragna fa refa tafarafara taty amzay zany zao, nisy an'izao karazam-pivoaragna zao, da samy mandoko e tiàgn'aby gn'olo aby, ka re fahitako an'azy zany izy io, raha ohatra ka hanisika hoe roapolo e karazagne loko, da a roapolo koa e karazagne lokombolo misy, izany hoe arakaraky e karazagne loko zany da aza hany ame lokombolo aby.